اکتاپوس یا اختاپوس هغه حیوانات دي چې په اوبو کې اوسیګي، دوی معمولاً په لویو بحرونو کې ژوند کوي. <hesitation> د اکتاپوس بدن هډوکي نه لري، دوی اته پښې لري، او یو کیسې ته ورته سر لري او راوتلې سترګې لري. د اکتاپوس په سلګونو ډولونه پيژندل شوي دي چې دوی معمولاً په لویو بحرونو کې ژوند کوي.